<hesitation> ازاي نتاكد لو ان انا اللي شايفاه حقيقي أو ان انا مش عايشة محاكاة للواقع؟ أظن سؤال زي ديتي هيكون صعب أن أي حد ييجي جنب اجابته. لكن ممكن نقول ان الاحلام محاكاة للواقع لان العقل البشري بيصدهقي. برضوو كل شيء بيدل على ان احنا عايشين في نظام محاكاة متقدم يعنيي مثلا البعرة بتدل على البعير، وكل شيء له سبب من الاستدلالات اللي ممكن اي انسان مؤمن يستخدمها واللي ان انا ممكن انوظفها في فرضية المحاكاة. ومثلا برضه وجود الكهربا داخل ضماغنا عشان اتوصل المعلومات وطريقة تفكريني دي بتعتمد على اشارات كهربائيي بل برضه زي الكمبيوتر والصفر والواحد فالصفر يعني لا اشارة والواحد يعني اشارة. وهكذي.